Sɛ mehyia m'anyɛnkofo a ɔyɛ mpɛn pii no me modur hɔ gya hɔn osiandɛ <noise> me muhu dɛ nhyiamu no ɔama wo mber annkɔ dɛm mber no a ɔka nsɛm pii efa wo ho <noise> dɛ eyɛ obi a nndzi nokwar, mmbu wo ho, nndzi wo mber do ntsi mpɛn pii no emi midzi kan wɔ hɔ ama hɔn mom wɔaba abɔto m'. Sɛ biibi si mpo na sɛ munntum nnkɔ ntsɛm a ɔno mɛma hɔn asowa atse na sɛ mber no yebotum asesa no a yɛasesa n' <noise> ama dwumadzi no a yereyɛ no akɔ do bɔkɔɔ ama hɛn.